Kua papakarɨrü, jaeko ome yemborɨ yaikua vaera yaekï, aramoete yaikua suma, resta, multiplca, jare yemboyaoyao va regua, kua aramoete oesauka yandeve